Eyi ẹpa ẹta ẹnẹ ẹhọ ẹhili ahaapa ahata ahanẹ igwo igwolei igwẹpa igwẹẹta igwẹẹnẹ igwẹẹhọ igwẹẹhili igwaahapa igwaahata igwaahanẹ ofu ofchei ofchẹpa ofchẹta ofchẹnẹ ofchẹhọ ofchẹhili ofchahapa ofchahata ofchahanẹ ofchigwo ofchigwolei ofchigwẹẹpa ofchigwẹẹta ofchigwẹẹnẹ ofchigwẹẹhọ ofchigẹẹhili ofchigwaahapa ofchigwaahata ofchigwaahanẹ ofẹpa ofẹpachei ofẹpachẹpa ofẹpachẹta ofẹpachẹnẹ ofẹpachẹhọ ofẹpachẹhili ofẹpachahaapa ofẹpachahata ofẹpachahanẹ ofẹpachigwo ofẹpachigwolei ofẹpachigwẹẹpa ofẹpachigwẹẹta Ofẹpachigwẹẹnẹ ofẹpachigwẹẹhọ ofẹpachigwẹẹhili ofẹpachigwaahapa ofẹpachigwaahata ofẹpachigwaahanẹ ofẹta ofẹtachei ofẹtachẹpa ofẹtachẹta ofẹtachẹnẹ ofẹtachẹhọ ofẹtachẹhili ofẹtachahaapa ofẹtachahata ofẹtachahanẹ ofẹtachahanẹ ofẹtachigwo ofẹtachigwolei ofẹtachigwẹẹpa ofẹtachigwẹẹta ofẹtachigwẹẹnẹ ofẹtachigwẹẹhọ ofẹtachigẹẹhili ofẹtachigwaahapa ofẹtachigwaahata ofẹtachigwaahanẹ ofẹnẹ ofẹnẹchei ofẹnẹchẹpa ofẹnẹchẹta ofẹnẹchẹnẹ ofẹnẹchẹhọ ofẹnẹchẹhili ofẹnẹchahapa ofẹnẹchahata ofẹnẹchaaahanẹ ofẹnẹchigwo ofẹnẹchigwolei ofẹnẹchigwẹẹpa ofẹnẹchigwẹta ofẹnẹchigwẹẹnẹ ofẹgwẹẹhọ ofẹnẹchigwẹẹhili ofẹnẹchigwaahapa ofẹnẹchigwaahata ofẹnẹchigwaahanẹ ofẹhọ